أكثر شي يصعب عليا النوم هو صوت نباح الكلاب. إذا كان في كلب ينبح من بعيد أو حتى قريب يسبب لك قلق ويخليني ما أقدر أرتاح مرة. كمان صوت الأجهزة الكهربية. مثل المكيف أو التكييف. إذا كان فيها صوت مزعج لازم المكان يكون هادي عشان أقدر أنام بإرتياح.